Hono nande haalaaji kuurɗi kaa nafaa jaati a waawa wiide walaa. <hesitation> so a nanii haala ana welna fay hakille, waɗan sabaabu du ɗo njahaɗaa fuu a tawan a ɓillataako. A haaldan e yimɓe a fawran e muuɗun. Huunde maa duu fu jiiɓɓataako. A ɓeydoto yiɗeede yimɓe ɓee jaati.